ସାଧରନ ଖଡେରେ ତେଲଲ ପକଏ କୀ, ଅଂଡା ତକ ଫଟେ କୀ ଅଂଡା ତେଲଲ ପକା ହୁଏ, ତା ବହରେ ତାକୂ କିଛୀ। ହାଥା ମାରେ ବଢେ ବାଦେ ମାରେ ବଢେ ବଢେ ତାକୂ କିଛୀ ସମଯ ପାଡେଗାଲା ପଡେ ଅଧରଖୋଟ ବଢେ ଉଲ୍ଟୀ ହୀଜୀବୋ। ସେ ଦୀ ପଢେଗାଲା ପରେ ତକୋ ଅଂଟା ଅଂପଲେଟ କୋଈ ବାର ଵେନେ ତୋ ଅଂଟା ଭୂଜ ଭୀ କୋଈ ବାର ଦିଗା।